يعني واحد مايكدبش مايحسش روحو كامل مليح ادا واحد ماجاه لجانازتو اكتر من عرسو لانو الجنازة حنا لازم ننساو كل الافعال الي ماشي مليحة ونتفطرو خداك الشخص تاي توفى ونتفكرو غير افعالو المليحة لهدا انا نحس روحي اسوء ادا واحد ماحضر لجنازتي